Ok, o enom to nohnoh inem sih a res. Ok, pespra tah rakah nom to nung nem sih, to va'es o sura- va'es o sura bihean po ke nom, bihaen po ke nom pah koep man a res pah koman a susupen. Suk a sah e nom to nes nung a nenem sih, nom seke hikta va'es be nom seke hikta va'es vovoan hava o sura ke nom pah noh a res, a res ahik bi mahak ka viah. Ve suk e nom to nes va'es vovoan nem sih o sura, bihaen po ke nom pah koep man po a res koman a susupen. Ok, nom koep ahik a res komana susupen, koep a ru'en koep a ru'en nom pa vauvoan teoski teosi tem, ki aka res abuh veh. Kei nom va uvoan nah si tem bian po kenom pa garuh a res, koep vovoan ina pespla ru'en, garuh garuh garuh a res, pupui ve, pupui pupui, pupui ke nom pa koep ina pespla ru'en. Bihaen po, nom pah koep aban a ru'en koep aban a ru'en. Garuh, garuh, garuh Bihain po kenom pa koep aban, o kukon o tem e nom so garuh nom to garuh nem sih a res veh. Be iunom bi to nin viah, e sih pupui ya o kukon o tem. Ok, raspa tem pohkoep aban a ru'en, garuh, garuh nahik, koep a ru'en, bihaen po kepah, keop a ru'en po kepah <hesitation> mak- mak kuruh a res. Pa'eh a res to mak non, a ru'en hia no nen, ke res pah mahak ka viah. Be seke hikta be- be seke hikta, a res seke kori non a- a ru'en pa ambuh non, a res pasi buto sih. Ru'en via- ru'en via a res seke ambuh non ka res a ru'en pah kori non, a res pasi pereh sih. I pah hikta antoen mahak a viah anon i pasi es ma si pan, es nah sih pan be o- o van- vangin hikta mahak a viah anon. Pah tem ito mak ahik pa a res, mak ahik kuruh a res, kenom nom pah, vahio man po- po sura. Vahio po sura kenom pah va'uhuan va'es o sura. Va'es kura kenom pah va'uhuan nem. vahio ya he nom pah va'uhuan nem a res kipah ma- mahak veh. Hio nemiah be nom va tsek tsek i nem ya. Tsek ya i seke, boer er. Va tsek tsek pena va tsek tsek ne nah. Tem a res to- a res to boer, nom pasi- nom pasi no kenom pa rah o surah. Va- vador eh o sura pi a res to me ess. Nom to upu eh a nem sih o oboneh. Ok ke nom pah, po tem veh a res to boer ra'ih nom pasi- nom pasi rah sih o sura- rah o sura kepah, ka res ki mahak aviah. Nom pah, rah o sura kenom pah va totoa menem ya. Ong koman a- ong koman a res to rak aviah rakah kenom pah varin man po ya. Po tem po a res to mahak- tem po a res to mahak, nom to varin ya. Varin a res gonn ama peret, gonn na ta mah peret kenom pa kakan. Tovih a- tovih atii pasi enn sih. Nom pah Eh va antoen veh a tovih a ti pasi enn sih kenom pa kakan, kakan a tovih tah mana peret e nom- nom pasi enn sih. Kakan ahik nom pah enn, enn, enn, enn ahik po, be nom enn ahik, ke nom pah nom a kavar pa, e seh to enn non, kipah no ki va- vabet non a vabet non a peret pi pah dis ru'en be nom- nom to gagaruh sia ma tah viu gotgot. Me nei kinom a kavakava, pa vabet ama peret penom, nom pah garuh a- garuh a pah dis ru'en nom to vabet nem sih maren a garuh tah, mah tah gotgot, garuh vahik. Ok, gon a ru'en pa koep hop koman ah susupen veh, susupen nom to noh res iniah veh. Ki sih goe ta ki- kikis nom puipui va redi pet a susupen veh. Maren a meh raon nohnoh aban.